Ia, fanabeazagna alôha tegna managna anjara asa maro mihitsy am'famolavolagna ny fiarahamonigny ôhatra zany beazigny zaza raiky mba hahay hagna- hanaja ny olona araiky, beazigny izy mba hahay hitia ologno raiky, beazigny izy mba ho lasa môdelin'ny fiarahamonigny zany izy mba hanao zavatra tsara eo am'fiarahamonigny fa tsy raha ratsiratsy jiaby igny zany aboàboàka any am'fiarahamonigny arô aby.